<hesitation> هي الدببه دي بتحمي نفسها من البرد بالفرو بتاعا <hesitation> وعندها القدره علي انها هي بتتحمل البرد ده اساساً دي حاجه مخلوقه بيها